Ya kerende ku nyai naan ya rundang, putik, didem, we naan um biru. ya tak kedak kedan wia ke elekan nya warna putik, we didem, we rundang. na u sa um rundang nyaku paat ma pake sa dambung warna rundang san si tou wene ke paat na warna putik jadi a um kedak kedan tan nyaku sa melek juga wea wenua nyai kedak kedan si tou ai kedak kedan memang um kebiasaan sa naan pina tean ma pake we didem tan sa eleken ne- ne tou sa naan pena tean wo mo pake rundam o paser enera tea ma pake rundam sa nanti na tea. jadi pakaweng kuman, ta me ta um warna a pang toro paken a pang cocok paken wo epa um ai toro paken ni tu man.